A tate eo to iu no sih, a tate vapa iu, iu a meh ti, tate vapa va'us, tate vapa urur. I a tate eo to iu no sih. Mamoeh tem eo to res te no, eo to ep ino a tate boneh, to para viah oah. Ok, eo to sue a mani bah, o poh tem, a pah ti to no roma, ito de bat noma a tatamana, ke tah a ponis akah vegen a hikta ti to va'us no buan. Tem eo to ep iniah, eo to tamak iniah, ko pah urur akah eo pi, kopah sue ke yiah, vabet ama tah peh. Eo pasi va'us oah. Tem ito vabet ama tah pi ko pa va'us yiah ko de vos na iun pi suk a tayiah i a moniah a hat amot. Keo pa va'us o yiah po tem boneh.